<hesitation> izy koà isanandro mety akeke amina ndrendre aroa lera eo na <hesitation> zegny laniko amin'ny mina-minakanigny satria minan-kanigny minagnan-kera amandreny akeke amin'ny dimy ambifôlo minitra akeo ny farany ela avy eo minam-bary atoandro arakarakany ndraindray antsasa-dera na ndreky lera reky, minam-bary hariva ndreky lera reky na antsasa-dera karan'zegny koa arakaraka an'le fotoagna, misy ndreky le olo namagna hiarahana minan-kanigny ake.